Só un libru antígu, con tapas de cueru i páginas marilluchas. Me hizun con cariñu i dedicancia, pa estorias cuental i sabiduría aprendel. Ei vistu de passal el tiempu, dendi las manus dun sabiu hata las dun zagal que deprendi a leyel. Me recuerdu'l día que me hizun, en un obraol d'emprenta, ondi'l fatu del papel i la tinta m'arrebujavan. L'emprentaol me dió vida, letra por letra, página por página.